Meeɗii waɗde ñande wootere mi laamɗo debbo gooto yiytii kartal leyɗeele kaawningal. O wiy wonde baaba makko kanko de, omo yiɗi yiyoyde ɗeeɗoo leyɗeele to keetti. Wonnoo baaba makko ina horsini mo, oon hokki mo kono e maccuɓe haa keewi e ñaamdu. Ɓe njehi hakke hitaande aɓe njirloo ɗeeɗoo leyɗeele. Ɓe ngarti debbo oo ina faamii aduna, ina faamii yimɓe no nguurdi. Omo nana ɗemɗe keewɗe. O wiy wonde o janngii e ngal ɗoon ɗanngal no feewi. O weltanii baaba makko no feewi.